Muzlatkich motori orqali baʼzi bir kimyoviy moddalardan oʻzidan sovuq havo harorat chiqarish bilan oʻz ichini sovutaolish xususiyatiga ega boʻlgan uskuna hisoblanadi. Uning ichida turli xil mahsulotlarni asosan oziq-ovqat mahsulotlari saqlash mumkin.